କୌଲା ସମାଯରେଂ ବହୁମୁଖେ ଉତ୍ତେଶ ପୁରାଂକତ ଜାହରୋ। ମତ୍ଯାନେଂ ଖାଵଣାଗୁରିକୋ ପ୍ରକଟ କରିବା ସଂଶ୍କୌତିକୋ। କୋ ସ୍ରୁଷ୍ଟି କରିବା ସମାଜୀକୋ ପରିଵର୍ତନ କୋ ପ୍ରସାଇତ। କରିବା ଏବୋ ସୁରୁଷ୍ଟନାତ ମୌକା ଓଧଭୂତା ମୁଲ୍ଯାଭୂତ। ଦ୍ଵାରା ଜୀଵାନ କୋ ଅଚ୍ଛୀ ସମ୍ରୁପ୍ତ ହୋଗ କରିକାରେ। ସାନିଲ କରିବା ମାଯରେ ସୌବଲୋଗ ହୁମେଖେଵ।